Ima pala sanga kehe iba mandegehe mangalap ulaen, in ma tantangan na sude, ha ulok ma, ulok cokom, ulok aek, nai si ma sude i, apalagi mambuat ulaen di pamisar guarna, nara ma ulok masuk, iambang do na ulaen hapengan na ulok, apalagi di aek on bahat habiara, na hum ulaen sajo bahat do habiaran di aek i, songon ulok mattong, nai pasan ma iba pade di aek i. Pala manyogot ma, biasana <hesitation> mangan sarapan, sarapan, anggo on inda, paling siang mangan, malam nai na tottu, mangan inda so mangan, manombo mangan manombo inda, <noise> pala manombo tong soni ma, kehe iba tu lopo, mangan indomie dohot aha tolor, napotting tong mangganjal boltok niba, ulang masuk angin, manjago hon sude so sehat iba, daripada marun nang pature ture iba i son, naung be, makehe sude di tuduk manuk, biasana pala manyogot, sarapan, manombo inda, pala kotu nai kehe tu warung parjagal indahan tar songon warteg <hesitation> manombu tong kan bahat disi gule na isi marmocom mocom tarsongon rondang bolut, rondang aha sude, aha do, <hesitation> bolut dohot ikan sale, bulung gadung na diduda, <hesitation> ima gule niba, pas nakkin kotu i parsuo dohot. Dongan dongan marcarito-carito, sambil mangan minum na air putih ma, pokokna tong kan marcarito-marcarito mattong dohot dongan-dongan sude na aha nadong isi, masalah na i kampung pe mai caritoon doma sude, attong kombur ma <hesitation> dohot mangan, mangan dohot dongan-dongan i ma mar gule bulung gadung, dohot rondang dohot, sambal tuktuk disi masude i, <noise> marsuo dohot dongan nasu unjung marsuo, marsuo, jadi ma aha mattong disi sude ma, marcarito be aha unek-unek na, guarna pe tong i lopo kan, na soni ma sude i, aha na dokkon in ma jawab kalai, non mocom itik-itik roa soni sambil mangan, adong natarsiluk bennna natagi namangan i dohot namangecet i dohot dongan-dongan, son dia mattong te sonima tagi na ilala namangan dohot dongan-dongan dohot na i lopo i, bope natabo gule na, leng tabo raso na ima rame-rame, bope na sambal tuktuk, dohot rondang songon bulung gadung matabo ilala sude.